Kalabari na ama anga brabo <noise> ingibo tnbo iyi ba, tuo me iyi be̱be̱ tuo me digi digi pakam bo ba, a tuo me dagi diyi pakabo te bel tubo diri dawa warri mu ba two me diri dawa wari mu te bebs tno me pikima bo wa, tribo me pikima warn bote be̱be̱ are owi été sinetsu ane ani sive telgeye blani kalabarina apu wa ma etesime yand wise ane igwa na piki nya na, moku bekin exesime pakabo te wa piki tamuno i wari sume te mu piki mu ere simai jane anihe moku gbala thi me mili ini kin ma ete sime ane piti gouern-ment efesime mu te mu ayu diri tke fe dugo te the government piri muno so konsumi kin bewa munose ipiki été simé igwa sime me anije so o eresume kuma igwa me gooi igbe ane unfai be ye. halabarina bite gaye gayese gbere gbese gbere bite me goye goye gbese gbere gbere gbere gbere gbere ami igbe me bu emi gulu gbere aibib, emi, kilali gibere a bio emi okuro, kapa sulan kuro maya oje sin ye. Teme digiye toru penti ayi beri sua ayi bi penti ayi ani gba goye goye ari bu emi kuma emeni, aya yeba bebe iya me bu gbese gbese me ane trei trei trei tai trei. A ke ani nimi. bra bo motku tra igbe me <noise> a da warn gbere yana ba a ingi wan gbese yauaba ari piki gloere so adi wari mu ba. Ani saki ba paka igbe me are own piki ingibo ma wari bu ame pa paka igbe me since be ye ani too sime ayi beye inau furu wa, mi saki furu miete, ésébo amabo oyibo asince fonte be̱be̱ asa igbe the so adi warn unde. klani kalabari elem eicbo ámábo a oyibo sime fmte be oyibo bo asibi egbigi me gbete be̱be̱ oke alekiri bai ayi ma a ingi wan ane ani sime beye. Kuma moku fur na si na miete étébo ama bu angbe saki te ke adi wan mue moku alaso na, elem kalaban un oyil olaso wa kuma o évébo since wa o wari ya na wa, o piki miete fi baiye piki emi kuma moku ani barn otro simacu. Orjibo bac bo sumana be oyibo so̱ ala so̱ai. wari yana be bo so̱ ala soai miete̱ faye yana be bo so̱ ala soai ja ala siri me te imu la yemeso inke mieye me mie ghasunu ma wai igbig so ofori, inveni satre ans ju ala siti malo menji na keurona mie seba nice paka alapu opu sisi ya, toru koai be bo meni bra suate the umbo pribwa. Ani du miena ibiya, iyeri kalabari na oyibo i satu te trebo sime wa kuma ane ila te iya étésine oyibo. be imie paka kuma alapu ogbolai iyen paka bio be ye me i <hesitation> mwan na bia tire me ipaka bue mo? iungo wan na brebiya i da wari na be béya mo? I mie étébo ma ke pakabio mo ana ayi ma agba goye gaye maku jibai gloola-a igbigi me ingen ingen bru ane inse sime pri wire berge oyibo ama bo olaya so wise kuma odawari so ibawa odawan owari gbe te angai omieye yana a fina lorija berfe fiba alapu misaki poko te ina lou piki bin wire beye potro. Alabo bari ala bo bra sima-a. Te sime te boko ma burm ba doni so bite. smai, alapu me te me ala siri, ducin diwi anga bu mu ba owarowa alawo otoju simeye simba ane inke ina prinse be inda naira gute otojar sinmeye sin kuroma ba te mens owar soba be tomkiritou ame boku wa angan be ye, ani bro oke mie na bi? Ane oko mie na twige. Then ducin dini. bu elem tombo me fikuma idawaring unge warina ane ina bija te o deinmal te drein me divi bare kuma mokri kini me fi gboikiti okpra bite yen are bre ton wariyo, ada beba yeri and pire ton wanyo mibo bequa yeri are bre ton wari tounkini ane boku me bo wa aunibeye, ane milte everybody moku inbo dunnio ke ibibra kon.